gott kvöld og velkomin í Kastljós Íslandspóstur er kominn í alvarleg fjáhagsvandræði og þarf einn og hálfan milljarð króna

til að standa við skuldbindingar sínar fjármálaráðherra hafði lagt til að Íslandspóstur fengi þetta lán en við aðra umræðu fjárlaga var þessi heimild tekin út úr frumvarpinu og nú ríkir óvissa um framhaldið og það er tekist á um þetta mál á Alþingi og það virðist kannski

vanta pólitíska stefnu um framtíð fyrirtæksins við ætlum að ræða við forstjóra Íslandspósts í kvöld vertu velkominn Ingimundur

fyrirtæki Íslandspóstur það hefur einkarétt á dreifingu bréfa undir fimmtíu grömmum það má enginn annar gera það en síðan er ykkur skylt lögum samkvæmt að veita svokallaða alþjónustu um allt land sem nær þá til bréfa og pakkasendinga allt að tuttugu kílóum og þar er samkeppnisrekstur og nú er svo komið að ykkur vantar einn og hálfan milljarð króna hvers vegna það er nú tvíþætt sko annars vegar er það vegna þess að á undanförnum árum hefur Íslandspóstur staðið undir kostnaði við alþjónustu sem

staðið undir sér af stærðargráðunni tvö komma sex milljarðar sem við höfum fjármagnað af hluta til með eigin fé en einnig með lántökum þannig að svigrúm okkar hefur verið takmarkað til þess að takast á við miklar sveiflur já og það er akkúrat það sem gerist svo núna á þessu ári að

hún hefur orðið miklu miklu meiri en við spáðum fyrir um í byrjun þessa árs við reiknuðum með sjö prósent fækkun bréfa en það stefnir allt í það að þeim muni fækka um fimmtán til átján prósent á árinu já og hver hætti að senda bréfin ja það eru ýmsir sumsé framleiðendur á pappír

bréfum ríkið þar á meðal það úr sendingum þar og það liggur fyrir að ríkið hyggst hætta bréfasendingum á næstu misserum og árum

það er stóra spurningin hversu hratt þið hagnaði í fyrra upp á tvö hundruð og tuttugu milljónir króna og svo gerið þið ráð fyrir skilst mér tvö hundruð og fimmtíu milljón króna tapi á þessu ári þetta er rosalega mikill viðsnúningur getur þetta þessi þessi breyting á umsvifum á

bréfum undir fimmtíu greinar útskýrt allan þennan mun ekki bara bréfin útskýrir líka eða reyndar reyndar má segja það að þessi viðsnúningur á á tekjunum hann stafi fyrst og fremst af bréfunum

fimmtíu milljónir í minnkandi tekjur en þessu til viðbótar er rétt að hafa bréfum fækkar þá er dreifikerfi bréfa að stækka vegna fjölgunar íbúða og fjölgunar fyrirtækja okkar þeir fara lengri vegalengd með færri bréf

hækkar og þetta er vandi póstþjónustunnar í hnotskurn ekki bara á Íslandi heldur í öllum hinum vestræna heimi á sama tíma er

að fjölga gerir maður ráð fyrir vefverslun aukist um mjög menn eru að panta frá Kína og af hverju græðið þið ekki á því ja við græðum á sumu og öðru ekki eins og gengur

að vera síðastliðin tvö þrjú ár það var fimmtíu prósent aukning á erlendum sendingum að utan í fyrra vandinn við þær liggur hins vegar í því að stærsti hluti þessara sendinga kemur Kína og Kína er skilgreint sem þróunarríki merkilegt nokk eitt stærsta hagkerfi heims og þróunarríki eru með afslátt af burðargjöldum fyrir sendingar sem fara í eru í rauninni byggð á alþjóðasamningum sem

og burðargjöldin sem við erum að fá greidd frá Kína þau standa undir svona einn þriðja af kostnaði við dreifingu

innanlands þannig að þegar þið takið pakka fáið hann hingað til landsins þá fáið þið upphæð já svona um það bil einn þriðji á kostnaði við dreifingu hér innanlands já og þarna liggur stór hluti vandans það má segja að ófjármagnaður hluti vegna pakkanna

nam á síðasta ári um það bil um fimm hundruð milljóna króna þú virðist vera að lýsa

er vandinn þetta er búið að

vandinn mörg undanfarin ár kannski má segja mestum hluta var var ófjármagnað í fyrra en þetta er búið að vera vandamál í mörg undanfarin ár þannig myndaðist þessi tala sem ég nefndi áðan tvö komma sex milljarðar á síðustum fimm árum

þið að biðja um einn og hálfan milljarð ég meina þetta er upphæð sem ríkið fær aldrei til baka miðað reksturinn er hjá ykkur þá ja ekki nema það sé tekið á

fyrst og fremst og hvernig þarf það að vera ja það er einfaldlega þannig að það þarf að tryggja fjármögnun á þeirri þjónustu sem skylt er að veita

til þess að tryggja að bréf og pakkar dreifist um landið og þið eigið að

þetta er tvíþætt í raun og veru þetta er annars vegar spurning um það að stærsti kúnninn okkar greiði fyrir þá þjónustu sem hann er að setja á okkur samkvæmt lögum og reglugerðum en hins vegar má líka horfa til þess að það er hægt að draga úr kostnaði það hvernig dregið verður úr kostnaði atriði sem er ekki bara á verksviði okkar þetta er líka pólitískt mál því að stór hluti af kostnaði Íslandspósts liggur í dreifingu á svæðum sem að enginn vill sinna mhm en svo hafa menn verið að draga fram tölur úr ykkar rekstri á undanförnum árum og formaður fjárlaganefndar sagði það bara í fréttunum hérna áðan við gerum þær kröfur til stjórnenda fyrirtæksins að

fram það gæti mögulega leitt til þess að við fáum úttekt til þess að sjá hvernig fjárfestingar allt frá árinu tvö þúsund og sex hafa verið hvort að þær hafi verið óhjákvæmilega og skynsamlegar það hafi verið talað um sex milljarða frá árinu tvö þúsund og sex í hvað hafa þessir fjármunir farið frá árinu tvö þúsund og sex já meginhluti okkar fjárfestinga fer í framleiðslutæki sem við þurfum að nota til að afla teknanna

megi ekki segja að svona að meðaltali hefur fjárfesting hjá okkur í framleiðslutækjum verið einhversstaðar af stærðargráðunni fjögur hundruð milljónir fimm hundruð það er um það bil fimm sex prósent af veltu fyrirtækisins og ég held að það viti nú allir sem standa í fyrirtækjarekstri og sérstkalega þeir sem eru í flutningastarfsemi að það hlutfall er ekki hátt reyndar höfum við dregið mjög verulega úr fjárfestingum á undanförnum árum vegna þess að rekstrarstaðan hefur ekki verið góð en á þessu ári eftir tveggja ára

hagnað undanfarin tvö ár að þá fórum við í brýnustu framkvæmdir sem hafa beðið í langan tíma eins og til dæmis stækkun á póstmiðstöð og bættri aðstöðu þar fyrir

frá póst og fjarskiptastofnun frá því núna í nóvember þá

þeir að afkoman þar sé það góð að ykkur er meinað að hækka þá gjaldskrá hvernig rímar það saman við að þetta gangi ekki nægilega vel ja þeir segja reyndar líka í þeirri ákvörðun ef ég man rétt að eftir stendur ófjármagnaður hluti vegna erlendra póstsendinga en það hefur verið kvartað undan því á undanförnum árum að þið séuð alltaf að færa ykkur meira inn á samkeppnissviðun þar sem eru bara einkaaðilar sem eru bæði í póstsendingum og

það sem að þið hafið verið að taka ykkur stöðu eins og til dæmis bara

ég meina afhverju er ríkið sem sagt Íslandspóstur ríkisfyrirtæki að í

svipaðar áherslur hjá okkur og gilda bara um flest vestræn póstfyrirtæki hlutfall samkeppnisrekstrar hjá okkur er reyndar lægra en almennt tíðkast en hugmyndin á bak við þetta er fyrst og fremst sú að

stækka almennt í öðrum sendingum en þessum hefðbundnu póstsendingum til þess að reyna að ná stærðarhagkvæmni og ná niður

hér hjá okkur þetta er almenn þróun nei en maður sér svona fyrirtæki af því það hefur greinilega verið

sækja sér tekjur alls staðar sem það getur ég meina þið eruð að selja sælgæti og gjafavörur á pósthúsunum ykkar og

fjárfestið í ég meina er það hlutverk

að selja sælgæti og gjafavöru í samkeppni við aðrar búðir bara í á þessum svæðum já það má alveg spyrja sig þeirrar spurningar sko við höfum í raun haft úti allar klær til þess að fara í arðbæran rekstur til þess að létta á meðgjöfinni

þú talar nú sérstaklega um sælgæti til sölu á pósthúsunum þá vil ég segja þér það að þetta er nú kærkomið framboð þegar fólk er að senda pakka til ættingja og upp í næsta kíló sem þarf að borga fyrir með með sælgæti

fremst að gera með þessu og þá líka

gjafavörur að þá er þetta hrein viðbót inn í rekstur okkar pósthúsa sem leiðir til til til þessa lítils viðbótarkostnaðar og þessar sendingar eða sumsé vörusala á pósthúsum og

þjónusta fyrir union í

á ári

svona sirka sextíu til sjötíu milljónum

ykkar e póstur lánað mörg hundruð milljónir inn í sem að komst aldrei almennilega á koppinn

í það fyrirtæki sem munu líklega aldrei

um það bil þrjú hundruð milljónir sem við erum búin að setja í það fyrirtæki síðan árið tvö þúsund og sjö hafði það hlutverk að geta tekið við rafrænum sendingum og í rauninni skannað pappír

sent til einstaklinga þetta er í rauninni verkefni sem mörg

þekkja til dæmis e box í Danmörku sem er sambærilegt

eða fyrr við förum í þetta til þess að þróa þessa starfsemi og það er nú eitt af

samkvæmt lögum að þróa

starfsemi á sama tíma eða skömmu eftir að við fórum af stað með þetta þá fór íslenska fór íslenska ríkið að byggja upp rafræna þjónustu sem heitir islands punktur is þannig að við náðum

ekki flugi með þennan þátt málsins en eftir stendur þessi hugbúnaður

hefur gagnast fyritækinu afar vel einkar núna að pakkarnir jukust svona mikið að utan og það er í rauninni eign í þessu félagi sem að gagnast Íslandspósti já en núna

á því að senda þessi bréf

undir fimmtíu grömmum hvernig lýst þér á það mér líst bara mjög vel á það enda er þetta ályktaði árs tvö þúsund og fjögur fyrir fjórtán árum síðan að einkarétturinn þjónaði ekki hagsmunum Íslandspósts sem fyrirtækis einkarétturinn í gegnum tíðina hefur verið hugsaður til þess að

fjármagna póstþjónustu á öðrum sviðum en þá bréfum sem ekki stendur undir sér á svæðum sem enginn vill sinna

á svæðum sem enginn vill sinna og stendur ekki undir sér og þegar einkarétturinn verður felldur niður að þá er náttúrulega stóra spurningin sú hvernig á þá að fjármagna ég vona að sú umræða fari núna fram hún verður að fara fram á Alþingi í tengslum við umræðu um nýtt frumvarp til

og þú hefur talað um það að í ljósi þessarar stöðu sem er komin upp ég meina fyrirtækið þitt er að biðja biðja um einhverskonar neyðarlán til þess að halda áfram rekstri frá ríkinu það þarf greinilega eitthvað að stokka upp þessum rekstri er það ekki hvað þarf að gera sko fyrir það fyrsta þá þarf náttúrulega alltaf í öllum rekstri hvort

sem hann gengur vel eða illa að vega þá og meta hvort það sé ekki einhver ástæða til að breyta einhverju við erum búin að hagræða í rekstrinum því sem nemur sirka einum og hálfum milljarði á ársgrundvelli á þessu ári miðað við það sem var í hjá okkur fyrir tíu árum síðan sem dæmi en þessi staða sem er komin upp að svara hver á að borga þá þjónustu sem að Íslandspóstur er að sinna en enginn

greiðir fyrir fyrirtækið ræður ekki við það það er einn partur af uppstokkuninni og svo á móti því þarf líka að skoða hvort að það sé möguleiki að draga úr og höfum verið að skoða og meta og það er hlutverk framkvæmdarstjórnar og stjórnar Íslandspósts að fara yfir það og gera tillögur já en hins vegar vil ég taka það sérstaklega fram að það er stór pólitísk ákvörðun hvernig menn ætla að fara með það takk kærlega fyrir komuna Ingimundur þakka þér þá er ekki fleira í Kastljósinu í kvöld